मुर्गा तह जन लगन तह पक्छी ची और पक्छी ही ची तोह वे ते हम पक्षी किले न बोल्या वो तोह इन ची की लोग घर मा पाल ला और वे खाँद ची तभी वे तह वे जरा लगी जांद की वे ते पक्षी किले बोली जांद है न पर वन तह वे का फ़नका चीन तह वे मुर्गा ची जंगली पक्छी ची यो |